Lau, egu mauri lalonai, nega ta, hoteleai nanoho, lagan ta. Lagu noho, davadia iboudiai na, national government seh <hesitation> peidia. Hanuai beh na hitolom, asina digum, moni natahum anian natahum toh una nega na, na lagan ta- tamona lalonai, hoteleai nanoho beh. Daba iboudai natorem, matagu nakehoam, matress atainai, imagu mo na pusia laom, phone mo nabia isim, na ringim. Na ringim, kitchen taudia seh, lagu anian daka daka nau- gwauraidia gau, iboudiai, na gouraidiam gaudia iboudiai, dabai bem, egi, gatoi, milika, parao, gau idaudau na daba anian dia. Nada, l- da- dina iboudiai bona lagan ta, na abiadiava. Ah dina tubua ma, <hesitation> sandwich haida nauram neganai, parao parao nauram parao na abim. Nauram kokoroku o, puteito, kaema daka daka, lagu ura dodinai ma na abidiam. <hesitation> hanoboi ma, anian, namodia, <hesitation> mamoe o, deer mitidia boroma mitidia, kokoroku daka nauram gaudia ma, same. Na ringim, emailaidiam bona daitu laldia eme henim. Lagu noho una taim lagan tamonai naitaia na, king ta ena mauri, amo namauri, naitaia. Unama taim namona ta, lagu mauri lalnai, dirava seh ma ehenigu baina moale. Una moale namona baina abia badina, mauri korikorina na, asina mamia. Tuanima haidia evara na, sinadia tamadia da, emauri bena namo, emamia bona, haidia <hesitation> mase haidia do mamauri. Ah tauma haidia na, na namo seitaia, lau dan ma tah. Tamagu seh mase tanigu mari- lau baby ai, asi naitaia, sinagu dan lau maragu emase. Na noho, dikadikava bona lagan ta lalnai ma, lagu mauri lalonai, eha varaia, lagan tah, hotel taia baina noho. Bena state seh una hotel davana ma <hesitation> peia. Bena eaniani, bia, gau iboudai, na abiva free. Hai nagwa, lohiadabda ta bamona na hekurevea, lagu matress ah- atainai, daka naurava, phone mo na abia isiva, aniandia, <hesitation> ranudia emaiva. Naurava moni danu ma, cheque ta ehenigu, na sign'iava, monina ma elasiva na'abiava. Una mauri ma lagan ta lalnai lagu mauri lalnai, basina lalo boio dibam, bona lagu mase taim nai. Dounu harihari, na herevam danu, dounu na laloa taum na- na- na taim, na nega lagu mauri lalonai, na basina lalo boio dibam bona lagu mase. <hesitation> thankyou bada hari, nahenim, atai tauna enai diravenai, ma ealaogu, ea- eabigu dae na mauri ma baina mamia lagu mauri lalnai. Dainai na, hanamoam, na imodaiam una dainai. Unabe lagu mauri sivaraina, mauri namona ta namamia, na mauri laia, lagu mauri lalonai, sivaraina, taina na gwauraiam.